Tekw, mits khikirɗ uffarɗ ɗhilb ukhan wuɗif taghas vaslam baɗ kulukh kulata kitakw kulata mitse kulata khikirɗe kulata uffaɗe kulata dɦilɓe kulata ukhan kukta wuɗife kulata laghese kulata vaslambaɗe kul mitse kulmitse kitakwe kulmitse mitse kultratse khikirɗe kul nutse uffaɗe kulnitse dhilɓe kul mitse ukha kul mitse wudif kul mitse taghas kulmitse <hesitation> vas lambaɗe kul khikirɗe kul khikirɗe kitakwe kul khikirɗe mitse kul khiriɗe khikirɗe kul uffaɗe uffaɗe kul khikirɗe dhilb kul khikirɗe <hesitation> ut unkwagh kul wuɗif <hesitation> kul khikirɗe wudife kul khikirɗ <hesitation> taghas kul wu <hesitation> wuɗafa kul khikirde vaslam baɗe kal ufede.